Lampa todo maki ammisa kaluku nampa ri paru' injo kalukua jadi jene' i jangang-jangang a injo <hesitation> di apanjo di hibbi se're-se're injo ni paka caddi-caddi maing to'mi injo kalukua ri paru' punna maing ngasekmi ri pasi campuru mi nampa ri saremi bara kaju' nampa ri tongko, jadi punna maingmi dipasi lau' injo jangang a rung kalukua ditongko mi di tajangmi hakgenna jene' didahui cukka apa supaya ballo i rasanna